Opaeteko oïme ñanoi jokua mbaepure ñanemiarï vaera mïmba reta ndive, yamboete yave jae reta imiariko yandendive, ërei mbaɨupeko jaereta jei yandeve, kaa iyareta, ani mbae iya reta